Eee moo te tiliŋ noo la waati woo waati. Parisiko, i ye a loŋ moo maŋ tinma. A la wo tinmabaliyaa be a tinna la, i be a je la le ko jaŋ soo bi jee parisiko moo mu kuwo le ti. parisiko niŋŋi turinee turineeta i be soo je la le. Moolu la soolu le ka wara ňow ti. Moo woo moo fansuŋ soo be a la le